Injé umu néjool béloob buparé baan irégmé nicaméné; uparéhoom urubo: nicaméén caméén buparé bara éholoof; éni uñoow miin icaméén bo, akoña añuhoha nuwaar ukano buparé ba tintiiŋ moy buparé babu bara éholoof, nuwaar ukano bo, niboñul bo babu burubahéén babu; sipantelon, nicaméén caméén bo may éni may ulako ulako may nuparé may.